Una de las costumbris más sonás de Nueva Zelanda es la haka, qu'es una dança tradicional maorí, que se gasta pa espressal el ergullu, la huerça i la unidá. Tien unas movicionis mu ligeras i huertis. I tien unus cantaris i sacan la lengua. Ogañu la gastan enos casorius i enos velorius i, craru, enantis delos partíus de rugby, que yo creu que d'essu es que tola genti lo conoci. Antañu se hazía pa salual-si dentri clanis i mesmu enantis delas guerras. I güenu, pos essas son las cosas que hazin pallí pala otra parti del mundu.